Men yashil rangini o'ylaganimda daslab tabiat va o'simliklar haqida tasavvur qilaman. U albatta, yangilanish, tinchlik va hayotiylikni ifodalaydi deb o'ylayman. Undan tashqari, yashil rangi energiyani, yaʼni, <hesitation> hayotiy <hesitation> tushunchani anglatadi deb o'ylayman.